اول شي اشكركم وايد على هالفرصة انا صراحة متحمسة اكون معاكم عندي خبرات وايد واحب اشتغل مع الناس واتعلم منهم اؤمن ان الشغل مع بعض يخلينا نطلع باحسن النتايج اتمنى اكون اظافة طيبة للفريق واحس احنا مع بعض نقدر نحقق اشياء وايد حلوة وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم.